पास्ता के प्रकार ह पेनि पास्ता, स्पाइरल पास्ता, पाइपरडाल पास्ता, रिगटोनि पास्ता, लसान्या पास्ता और मैक्रोनी। पास्ता खासकर मैदा का बनेला और ई मुख्य रूप से इटली नाम के देश का भोजन मानल जाला, अलग-अलग पास्ता के लोग बहुत चाव से भी खाइला। हर पास्ता का अपना-अपना स्वाद होला जवन खाइले में बहुत स्वादिष्ट लागेला।